Haa mi laara, haa mi laara mi numta, to. Mi ɗo gala temede joowi e lebbi e lallama. Haa asawere bo mi ɗo temede lebbi ojinere wootere, nonnon waadata.